Arakaraka le hagniny ataoko e <hesitation> leha epice afangaroko agnazy akao, raha ôhatra zao za asegny mahandro rô e de mampiasa carry sy poivre, fa ra ôhatra zao hoe magnano sahoaba regny zaho e de <hesitation> na koa hoe magnano godrogodro e de <hesitation> vovoko cagnelina e, vovoko lavanille regny ataoko agnatiny.